Aru uka aripu raataroro hurabaa hioko'i, a tari'aaba boorii arebuu airai pirio atukara piriro, iisio raataro hura'upa. Oitaa ohei'upa kai iisio. A huraaupa, hioko'i abeea, abeea iru'e tabiriarei a poreporeea oo'ore ooruai. Eii ii raataroo hura'upa hukuraeaa, abe'isa aripu raataro kai iisio. Aru oru aga reoreoea, aru oru reoreoea hioko'i. Aru hukuia, aru hukuia, hioko'i a hurapi'eaba oo'ore ooruuai, ei o raatai huraau sa baiha aga akuiboo iiboo ii husirooarei. Hioko'i aru bai aru ku'uku'uia, aru baiha poreea iibaa saasaa ou'iarei. Aru poreea aru poreea boatoi. Aru hukuia, uka are'ei raataro, koparee ta aga kaibaa, o siisio, pita hukuraapa iiboo boatoi. Hioko'i aru oru tuutuusi'eea oirare ii raatao bisio ee eipe'uta'oo a huraabohara sa o bisio aripu hukubuu. Uka ata'e heri'iai oirare bo ku'uku'u haia bo hukubuu bisio aru teera'aea boorire boirauharai bisio eipa'oo rogaa bisio i a i'oo haraabaa sa. Aru uka aripu raataroro huraba hioko'i. A tari'aaba boorii arebuu airaire pirio, atukara piriro. Iisio raataro hura'opa, oitaa ohei'upa kai iisio ahuraaupa. Hioko'i a abeea, a abeea uri'e tabiriarei, a poreporeea oo'ore ooruai, bisio eei- ei raataro'oo hura'upa hukuraeaa. Abe'isa aripu raataro kai iisio, oru aga reoreoea, aru oru reoreoea hioko'i. Aru hukuiia aru hukuiia, hioko'i a hurapi'eabaa oore ooruai bisio ee, o raatai huraau sa baiha aga akuiboo iiboo ii husioarei. Hioko'i aru bai aru hukuhukuia aru baiha poreea iibaa, saasaa ou'iaarei. Aru poreea, aru poreea bo atoi, aru hukuiia uka are'ei raataro koparee ta aga kaiibaa bisio pita hukuraapa iiboo boatoi. Hioko'i aru oru tuutuusi'eea oirare iiraatao bisio ee, eipe'utaoo a huraabohara sa o bisio bo aripu hokoboo, uka ata'e heri'iai oirare bo ku'uku'u haia bo hukubuu bisio, bisio aru teera'aea boorire bo irau- harai bisio eipa'oo roga'a bisio ii'oo huraabaa sa. Aripu raata iisio. Airari oitaa piro uka aga riiriiu oirare oo'ore pora irau raataro iisii. Hapita aru uka heetaa, aru uka re'asie bisio, aru- aru suariihara sa bai hokoaboo boo'ore bai ku'uku'uraeea. Aru hukuia a koeabaa hioko'i oo'ore ii raataro, aru miusiki tari'abaa hioko'i a huraabaa hioko'i miusik aru miusikiia a huraae iisio ioka abeea ioka hukuhukuia. Tu'uoaroha ii'oo, aru bisiobaa ae eipa huraboohara hioko'i o bisio are- are uiia hitaka bisio huku'uia a bira kaibohara beru ku'uku'uro eipa hurapitee iisio. Ioka bii'eea opiia husiroare oirare ii'oo ii raatao huraupa miusiki raataro. Hioko'i aga oubaa bo ku'uku'u hioko'i bisio, ee okoeau hioko'i ii'oo ubai eipare, kaerikaeri husiroo aho <hesitation> abaia ibaa miusiki reetoroarei haia iisio. Aru bisiobaa hioko'i, a, o okoeau hioko'i husirori sa, tokotokoruraa hioko'i. Ha oru oiraa ii'oo aga tabari teae <hesitation> tabaripi'eupa ii'oo. Iihusio miusiki reetoro iisio. A aga kitaupa oo'ore bo ku'uku'u bisio ee, ii- ii ohopao siroruu hioko'i sa bai hokoriboo oirai oo'ore bo aripu. Hioko''i a huraaba, a huraaba, tu'uoaroha ii'oo muusiki a koeaba a pasiko'eaba bisio a, o raatai huraabouba o ekeabouba oo'ore bisio e, a bisioea oo'ore bisio pita bioga oru kai bioga kairapiu'upa hukuiia iboou oo'ore are'ei tahi. Hioko'i a koeabaa ii'aa ii'raatari, hioko'i aru apeebaa aru apeeba oo'ore bisio ae, suhaheetaa ii'oo huraau sa tokoruraa oiraba bo atoi. Hiok'oi aru iriau- iriauiia oo'ore tahiroriaba bisio pita purau- haahuroo. Ii'oo aarei kokoso- haaraaroo bo atoi huku'upa bisio oru oira ii'oo a huraabohara sa aga hurapi'eeboo ubai iisio. Ha oo'ore a, a riiriiau roga'a bo kepai'uaarei, oru oira o miusiki a riiriiau. Ha oru, pitaraea uei iisio iiai agaa pita aru parusuuia roga'a. Aru birabiraba tari'ata sa, si'ieborii ii'oo aru a huraabohara porepita ii'oo, a bisioea bisio opita bo birabira'oa roga'a hioko'i ii'oo.